खर्गोसले आफ्ना ठुला कानो फरक फरक तरिकाकी लेखा प्रयोग गरुन्छ । जसोकी अर्खाको आवाज सुण्णाकि लेखा क्याकी खर्गोसका कान भौत संबेदनशील हुनान । उनले आफ्नो वोरिपरी भया भौतजसा आवाज सजिलै तरिकाले सुनण्णु सक्दान तसोई अर्खो एक अर्खा सित कुरडिकानी गद्दाकी लेखा, यदि कान खरायोले ठाडा पाड्या वा खर्गोसले ठाडा पाड्या भुणिग्या उ सतर्क छ, औरलाई मुइ ठिक छु भुण्ड्या संकेत गद्दाछ । तर कान ढल्काइ बटे बस्यो भुण्या उ आराम गादयावालो छ भुण्य़ा जाणिञ्छ । तसै प्रकारले जब खरायो डरुन्छ अर्खासित तै बेला उ आफ्ना कान पछाडी मोडिदिञ्छ, र संगसंगै आफ्ना सुरक्षाकी लेखा, सुरक्षाकित आगाइ भुणिहाल्या आब उइका कान ठाडा भ्या उ सतर्क छ भुण्या बुझिन्छ, उइले वरिपरि हुन्नार्या गतिबिधि था पौञ्छ, तस्या किभयो उ सुरक्षित बसी सक्दया भयो ।